नहवपाक खातीर आमि बार्थ टाब वापर्तोव। तेतं आम्चा पाणी ब सावे जाता। आणि आमका नहवपाकय खूप मज्या येता। येतून चड वोगत पाण्यान रावल्य कारणां आमका थंडी जावपाची सुधा शकत्या अस्त।